Janubiy Afrikaga borishda, men issiq va nam muhit uchun qulay kiyimlarni, quyoshdan himoya qilish vositalarini, safari uchun kerakli narsalar va suyuqlikni olib ketaman. Shuningdek, safar va joylar haqida ma'lumotlarni yig'aman.